Dinsiz axloqiy yashash mumkin, chunki axloq ko‘pincha insonparvarlik va ijtimoiy qadriyatlarga asoslanadi. Axloq shunchaki diniy e'tiqodlarga bog‘liq bo‘lmasdan, umumiy insoniy qadriyatlarga ham asoslanishi mumkin.